Number jaaanen ishin won jaaaa dhagariftii won akhan thun toko, lama, sadhii, afur, shaan, jaamall ishin berrethan gethethu yaani won jaaantu dhadhethe gargar hinkhodha dhandhethe inamaa lamman lamman sadhen sadhen gargar hinkhodhaa abakhu fungu sadhii fudhthe khuninen sadhii fudhethaa hinkhodhaa ishi kasii